Pono e makakoho i ke ola o ke kanaka ma mua o ke ola o ka holoholona. I kekahi manawa, pono ke kanaka ke makakoho i ka holoholona ma mua o ke kanaka inā pau ke kanaka a i ʻole ʻaʻole hiki ke alo aʻe.